Kua tupapire yandepuere yayapo o yayapo banco pe, ani oimevi iru empresa reta omocambio va, jare yandepuerevi yayapo internet rup iñamaekavi ñamaekavita jeje kiape ra yandepuereta yamocambio jare mbovira jepita yandeve.